ʻAʻole wau he moho maikaʻi no ka pāʻoihana <hesitation> kahu mālama puke. ʻAʻole wau maikaʻi no kēia ʻano hana no ka mea, puni wau i ka walaʻau ʻana, i ka hīmeni ʻana, a ka launa kanaka ʻana. A ma muli o ka nui o koʻu leo ʻaʻole paha kūpono koʻu ʻano <hesitation> i loko o ka hale waihona puke. ʻAe.